<hesitation> Karazana mofo misy a: misy mofo mamy a, misy mofo masina, misy mofo maigna, misy gâteau a, misy mofo atao dibera; de mahasamy hafa ananjy a efa hoe <hesitation> misy tonga de hohanina am'zao mety, fa misy a mila dite anao vao afaka mihinana ananjy fa maigna loatra na mila jus.